ניין, ס'איז נישט מעגליך צו פאראויס זאגן וואס גייט געשען ווייל ס'קען אייביג זיין טוישונגען. מ'קען נישט זאגן דאס גייט געשען, ווייל ס'קען געשען אנדערע זאכן.